अगर आपते यो पारंपरिक मांस कू खाणों छ्वोंण चि, येकू कोई विकल्प चेंद अर सब्जी मां चेंद त येका सबसे अच्छा विकल्प मैं आपते बतौंणूं छूं। जन हमरा पहाड़ मां ल्यंगुड़ा ह्वंदन गदरा किनारा। ल्यंगुड़ा मां बढ़िया प्रोटीन, बढ़िया फाइबर, बढ़िया विटामिन। तनि हमारा पहाड़ मां गडेरी ह्वोंदि, पिनालु ह्वंद। यि यमण्यें सब्जी खेते आपते मांस खाणें जरूरत पड़ेलि ही नी। अर जथ्या भी प्रोटीने कमी चि ना, यी सब यो खाणों भरपाई करि सकद ते चीजे।